حق الواحد ان هو يتعلم لغة بصورة حقيقية هو ان هو ياخذ حصص عند معلم متخصص. وهو بعد ان هو يدمج روحه في الثقافة مال البلد واللي يتحدث هاذي اللغة. ويسمع أمم بودكاستات ويطالع مسلسلات وجذي، وبعد يزور البلد ويختلط ويا الناس اللي هناك.